﻿Na'am ah i'iya ana ihira mi ya ɓwukci ti vir kura kingati di lapiya lau to ata virar ya ɓwukci yaɗing gati a'a suhara bwalakawa su ɗi na harawa ima i lapiya lau mji ti yanan nzi nzi yar lapiya to yara wuti majalisa nati da ɗena pitinawa ndan kir mdiwa tin kandi nzin nzin wane da ihara pani ihara pani wane mdiyini ihara pani a'a saka ti ya ga wane yar ki ɗa lubwalaka sakanda haba yarra thli uzum ovilaka anting gam msirakur uzumni yar si janka kara thli uzumni to akwa i'ir akwa difi ana ihir vita ah bwukcir ndi anzin nzi apani inang ngam msira kurari ama mi migi i'i kiri kingila kwatta kwata kwarayu kira mwo kira wuti mdilaka difa bzibzari ta viti surkum mdiyinda viti surkum mdi adi kal kalli ana ti na wulwa amma mi nam msira kurali tina wulni ar na bwukcir na ki mwo ki wuti vina llh mji kowa akwa kumshi akwa shinasi gabadaya ko tipci ko ko ko avir anti thlati yakwa livi ganga ya yu mimmi mbwan mburri bza aa lafiya to ima ya livi ka kumshi kamya. I bukchi akwa viti i bukchi ni lapiya, so mi mwa ya bara ki wa tigir lapiya, sulaka aɗi wuti mdiwa, amma ga kwasi mi ɗi pila kan wane hi mti diya halamdi ki thli mɗa, aa wane diya tra ngi diya ƙida suna si wutini da thla ka machine aa dek hara suloka, to tin ina nga msicaku rawa, amma i bara mi vir ki kurni ki gatti kowa lafiya ko ta ina kuma lapiya thlentir hankad aɗiwa to ti yana nga la difi msira sosai, aɗima ƙina dukuwa diya gabadaya anguwa mi nda lapiya alhamdulillahi, ijakti si akwa vir kithir i gati lafiya alhamdulillahi, mi yakwa nga tari apani to ya bukahi i gatti msali, su aɗi nati ana trali apan wa, ki thrimta kimaila kiɗi hyel ki wut kowa akwa kumshi, mda dina hirti kima ala voni wa misi azi ki wuti mji akwa kumshi, mi mwari ada ki wuti mji akwa kumshi, yauwa ana ma diya laku laka ɗi ti yana nga msira kurari, mi har ya mwa a maga lema maga lema tin yana ga msirah wallahi, kam nyar aɗi ka fitina laka wa aa wa ne tsa hara ƙoza wane tsa hara kaza tin msaliwa, amma suna tra msirali shang shang ki wuti kowa akwa walwala ima yakwa walwala. Mi i mwar akwa mgalisa ki wuti da nzinzi da kwa kumshi, ki murara da ki wuti nda nzin zi dakwa kumshi, imi to ye bukchi mdi sutik akwa kumshin kowa akwa kumshin ni. Amma mi gi, si ko wuti ina mdi gim hir ti kimari, mdi gini hir ti kimari, mitimira nga kai goɗi gatti shna farum, ngi nga wane wallahi kida kida tin msirawa tin ga wuti inna nggin vindani bukchin a hera msirawa. Akwa yanyi ti rayuwa kwa amma mi difi nzi msali, mi i thati tun didipa ka geti anguwa lapiya zara lapiya, mjirna lapiya, i lapiya to shangang mɗa ko ngi mzir ker ca rimwiri wane lapiya lapiya to soɗina msira akwa duniya na ngini apa lapiya ƙarwa, ka lapiya kur tsuwa anti dana wuti suyar laka mi, mi wa mi ngi lapiya wa da hora ka giwa, gi peri periyar ajwa asibi kjo kuwa naga bwa sani mi gi lafiya miwa tin thlawar ni ma madilaka taɗe si thlawari wa kamnya godiya tabara wutini wa, mi ngi lafiya ni alhamdulillah, an sunati ga wuti lafi ya kurni, mi gi wuti tsuwa da kwa kumshi akwa anguwa to lapiya kur ni aɗi, mi gi wuti ɗa ɗi kwa kumshi wa tsuwa to kara bursa sulaka aɗi, to tin ga beti yusu. Ware a a ngi wuti nga ware lapiya ya, ey ik wuri ɗa lapiya amma alhamdulillah dai tsuwa ti wuti anguwa lapiya ima i hiri ki wuti anguwa lapiya, ki wuti ko wari akwa kumshi apa yarda ti ya kumshi ni. Shong sun a wala sulaka akwa thiburna ya pia thu jir mzwa geɗi nda reke wa tin jir nzi apani ka viti surkum azi, ey abinnan jir nzinzi aoa gera kwa a vir tuwa, a a lapiya kur a a su aɗiwa diya oga, i pila ngida bura mati reke kikiri ka bur kan kwace ha la mdi reke, sun ki hara tsada amma tsu nda thiy ka thiy ak mdi rakka rakka, ko wari a darari, don tsu alhamdulillah, ko wari mi tsak dari an tsa sakati bura jakti tsukwa ɗukchi cha tiya pila yawwa bismillah, kamnya nannani yakwa wul apa my giri aɗekwa motsi wa. Pagshirna laka ɗi gwa ti iy ya na wulni, mi tek nzinzi tin ta hara shiru takwa hamtala layar ta adi afa kirar. Sakalakale <laughs> soja a ripti mɗilaka tiri mnyar akwa ƙigira <laughs> mimmiri pza'a, an tsa pila ta wuti mnya ɗim akwa hara mɗik mɗik gwa, tsawa bara jakti ngilni ya a, ati <hesitation> nɗi pila a a shikenan nɗi pila thlaɓwa nati jir haralani njir na soja an suna hara ti mnya a kwa hara panni, an tsa pila to shikenan, mi yar ƙiɓa kulini tin yara yutsi, mmya nga adina ƙinzing, mmnya nga awe kwa hara muk muk wain ga kwa bara ngil yarya anti yar pila aa, to kenan ta kwa bara goro a ƙili, to tsu yana nga lapiya ƙam nyar garir kumshi na ngini.